Kunavaru cha'a kuinduu tundana ndoko, kun ndvaru cha'a uun cha'a kue ndakenro la'a tundana kue tun ya'á kui kutu ndavaru uun nani ya'á ya'a kui kachenro ya'a nunrua ndakuvanru ndakenru tundana, kuinduu tundana ndoko ndaketuru la'a kulandu laketunru la'a ya'á kuii lakero ajo lakeró lañuu lakevanru ndukuu kenru kutuu ndavaru, ya'á kuchi kuu kutu ndavaru ya'á chicatana ndakero la'a ya'á lakenro ajo lakero la'a ñun nakeva kenró kutuu ndavaru ya'a kué cachinru ñonrua, ndakenro ya'á kué ya'á luchi ndakenru tuu lana kué.